Ardiɗo Leydi Philippines medi wiya leydi mun tan woni e duniyaaru ndu wala ladde ko seɗɗa, sai gure e janngirde.